समाजिक सम्दर्भों में समानता का अर्थ किसी समाज के उस। इस्तिती से चे जेकर उस समाज के सभी लोग अलग अलग। नहीं बलकी अधिकार प्रतिष्ठा रखत चे समानता का अधिकार। एक अत्यांत महत्पून अधिकार छे और एक अर्थात पर यह छे। कि पर्तेक छेतर में विक्तित के विक्ति होने के नाते समान और। महत्व प्राप्त होना चाहिए छे जाती धर्म और आर्थीक स्थिती के। भेद के बिना सभी विक्ति के आपन जीवन के विकास करे। खातीर समान सुविधा प्राप्त होना चाहिए छे। समानता का अधिकार परजातन्तर के आत्मा होखत छे।